E ainemin kauoro pan dikuna, kauoro katun kiku oupit era. Sa kauoro pipon katei'ran ne, nai e eram paup pat era bakaki baran e unap bauiton kutim usin kou apio mining kikion ne itapisi bauo nomo e, kauo tuki boubiten. Osa nuit apaui ai, ainemin inda manin kiki'an mikuna upiram oit, kau'ro aus ne inda manit era usim ban oumit era e paui bakasi manit era ema panemit era e, era ma ainit ninda ene panoit ne era. E impep ne nauat nano strin daki ekses ebanem era, e na butun tanap panaim purapamit ne, atum paun ne oira ina bandan taim mutum puran novan era tam purapu nimpait a manit era. Nangan emaban emit era, osan paui bakasi manit o bibiana warapan oumit nia e. Evat dibaraka tapan oit era oi i tarait daki purapan oimit ne, e mau omait era mauat dimukaut o awat ne makai kibat erai insek kopurio barata tapun oira. Oinom a, oi novera. Inda tunan ne e manit i nakitap ni bai? Tunan namia num puran nemit nera, nera manit era. O e pinda, ouat niapan oupit ne na, ni omait era inan, apan diguin iausi nanupin nie na nian sa emsen tauara minikira apan daua do tan nauo, amanit niapan omit nera kaviot ai. Kaviot ei osa reki kaviot. E kaviut era inda'r ra tsu kikibabi suai ra tunan pauoi otanan ema paiemit tunan ouan makasi ne pura ponemit ma-a sunan pasi novera biri biri onem purapa nemit ne. E omait darata tapun non da iupaum maginou era, ukapam kempoi erau papanin o tantan nini mara mau ruinoin, osan era. Ina manap tapaui intonso osap impan dia ison niem boit ne akau ra e omait era i uan tunan watapai miton ne ta. Era uan noi era, apan nimuen da, e marapio kaviut era manin a ma panemiten dai? Era tunan ni nango tapai mit ne, o. Osa ne atovera bokobai muan nanai, era-era tanda. Manit era ema panemit era ne, tunam nambaimit e na. Esa uat eva kopatop pakakibat omait ma oipu novera, ra iinan tunapum uan ne osa nem paui. Ine manit era kaviut apa mani miten, e. Awat austui kerepu tanai, kouket patoipai o inoven da, omait era. Eram era kaviut era keruku pat era ra aubat, tapan asuku banemit era. Awat niava nomin ne kupuku, kupuku binia baimiten dera e marakat kapiuko panemit ne omait inda. Evanga nemit, manap kokiop patoip ai, oi noven dan da osa uai e. Omain da purpose ne paui makasin eran, tunan auipin oubat no ruana uit. E era vanda nus a uan, tenkiu.